عدد النوافز في المكان اللي انا بشتغل فيه ءءء فيه تلت نوافز وكل نوافزه ما تقرب من الاتنين تلاته متر فمساحة كويسه جدن للهوا ورؤية المساحة الخضرا أمام العمل